N ŋa dookuo miŋ kanu wo loŋ santuru dookuo ti, n maŋ a soto nuŋ kiidee kanma la bari n ŋa santuru dookuo kanu baake, bari n maŋ a soto noo, wo le ye a tinna a maŋ a ke.